<hesitation> ic̲h̲ë gix naku giaꞌ gix <hesitation> xieꞌndnu or lëꞌma de repente xchoꞌw lowu xieꞌndnu pero si komo ke <hesitation> c̲h̲uꞌnnu sentír de ke lëꞌma xchoꞌw gunuwu per de ke gieꞌnnu xieꞌndnu